Mete ma fai teluk so na nonok ka au ta fandele huas a besak ka hari mandak, boe ma balha te fai hak fa. Te nonok ka nai mamasok esa dalek te, fai ka telu ia nai talada de, au ta nggenge basa fai a, ma au ta nggenge besak ka hari mandak fa, fo losa balaha.